Nako menurut ngoji ngone o nyawa mane kalu wo mojoka harus wo lega nanga pasangan, baik mage ngojeka bolo nauru bolo harus wo lega. Kalu ngoji nauru harus wo lega nanga ngojeka ma sinyia i ofi bolo i torou, ngone nauru harus harus wo lega nanga nanga ngojeka ma tabiat i ofi bolo i torou, nanga ngojeka ma balu balusu nanga tabiat, nanga sifat, nanga pene penerimaan de ngoji ino i ofi bolo i torou, dadi harus wo lega, nako ua so wo lega ua. Karena wo lega mane, kalu nauru yang manga sinyia i torou ua wo mojoka ika nauru i posala nanga wejeka atau wejeka nanga sinyia i ofi ua nanga sinyia i torou bolo, nanga tabiat i torou bolo bisa ona posala ngone o nauru, dadi harus wo lega, sugmanege.